नारंगी रंग देखदा म सूर्यास्त क याद आउंछ। यो रंग म सकारात्मक ऊर्जा और रचनात्मकता क भावना होलु। <noise> त्यार क सिटाफल क रंग जइसे मस्ती और मौज देखदा। यो रंग अपणा सांस्कृतिक परंपराओं म भी शुभ मानदा।